<noise> عدد الدّول الّي زرتا بحياتي يلّي هنيّ: سوريّا أوّل شي، بعدين السعوديّة رحتلّا تلات مرّات، بعدين رحت أميركا واشنطُن virginia، بعدين رحت دُبي تلات مرّات، بعديت رحت تركيّا، تركيّا كمان رحت تلات مرّات. وأكتر بلد إنّي رحت وانبسطت فيّا وكان فيّا كل شي مسهلّي هونيكي لي هيّ تركيّا لأنّو الأوتيل والمطعم والنّئليّات كلّياتا موجودة بنفس المكان الّي أنا آعدي في يعني كل شي ما بيبعُد عن التّاني سواني دغري بلائي الّي بدّي إياه. يعني إذا بدّي إمشي مشوار من مشوار لمشوار في بازات، في مترو، في سيّارات. إذا بدّي إنزِل آكُل في مطاعم، في أهاوي فيني أسهر فيّا. إذا بدّي نام برجع دغري على الأوتيل بي نفس الوئت الّي أنا موجودة في ما باخد مواصلات يعني السّاعة أو ساعتين بعيدة حلو المشوار فيّا. <noise> وبينبسط الواحد إذا راح وزارا لا هالبلد هيدي لإنّو فيّا آثارات حلوى، فيّا أماكن حلوى. <hesitation> شعبا مُتنوّع من كل الجنسيّات موجود فيا بياخُد الواحد رياحته <noise> وبي حس حالو كأنو سافر بلدان العالم كلّياتا عن طريئ مجموعة النّاس الّي بي لائيا موجودة بي هالبلد. بلد كتير مُريح وبي ريّح الأعصاب وئريب علينا نحن كشرق أوسط. يعني منئدر نروح عليه بنفس النهار ونرجع بنفس النهار إذا كنّا حابّين بس أكيد بالطيّارة مشان <noise> ما نتعب ونحن وعم نتنئّل من مكان لمكان إذا بدنا ننئل من بلد لبلد.